Yëdun nebyë dun xi'im myaj tëyën jue yëdun tyumbyë tyam je'e këxë wi'in myach ji'im je'e bi'i dun yukjodutyë neyb yë, neyb yëdun xa'ajpë xutyëpë neyb yëdun, ji'ib bi'i dun nyapëdityë ji'im bi'i dun myëdatyë yëyëch ëch dun na najuëb je'e yëdun wyañ.